Ko su'u nandɨ'ɨ nduku jnuñu, ko jnuñu kuu lo ñe'nu lo, te vi'ika vi'ika jnu yuxie xi luju ñe'nui, te ko jnu ye yuxie naá xi ñatu nadɨ'ɨso xi kui'a kui'a ñu'me kui'a, ña ña kulii chindɨrrɨñu'ui xi nda'vai, te ña nduku jnuñu xi ye naa kuu lo wa'a ko su'u ki'a ku kaja-ininchi taka taka plantanchi taka, xi neva'anchi chikue kuexi, neva'anchi <hesitation> jnu ndoko renko neva'anchi jnu ndo ye jo ndoko ye taka chinana nchi, taka <hesitation> mino stila nchi, taka taka ye naá jna-ininchi ye kuneva'anchi.